ما أظن أنه أبى أرجع لتاريخ معين بعينه، لأ أنا أبى أرجع لحقبة زمنية ، يعنى أبى أرجع للحقبة حقة الرسول ، أبى أرجع للحقبة حقة إنتشار الإسلام ، أبى أرجع للحقبة الفكتورية ، أبى أرجع لحقبة الفراعنة ، أبى أرجع لحقب كثير جدا وأتجول فى التاريخ ، سلمونى آلة الزمن.